സമനഥേ സമനഥേ പന്ദിതിന്ക് പല്കുനഗ അവു പൂര। വേക്തകലേഗ്ല ഹക്കോന്ദു ഹൈതേ ജന്മ ജഥി ധര്മ ലിന്ഗ। ഓവേ ആര്തിക പരിസ്തിഥി ഊല ഹൈതേ ഇന്ച്ലുദേ അവരബല്ലി। ഹൈതേ ഗൌരവ ഇപ്പോദു <hesitation> പൂര കലേഗ്ല പൂര। കലേഗ്ല ഹിക്കോദവുദു ഗൌരവ ഭ്ഹരതിയ സമ്ഹിഥനദു। അമ്ബേദ്കരദു അവേ ആകന മൈന് തത്ത്വ ദിപ്പോന്ദു സമനഥേ। പൂര കലേഗ്ല ന്യയ ഇപ്പോദു ഉന്ദു ഭുക്ക അന്തര് ജഥി। സമനഥേ പൂര കലേഗ്ല ജഥി വേദ ധര്മ ഹക്കു അവപുര പതിര അവപുര സമനഥേ അദ് ഇപ്പോദു ഭുക്ക। പുരുശ മഹിലേ അവപുര സമനഥേ അദ് ഇപ്പോദു പൂര। കലേഗ്ല സമനഥേ ഇപ്പോദു ആര്തിക വേവസ്തഹില സമനഥേ। ഇത്ഥേന്ദനേ <hesitation> അവന്ജി ഇത്ഥേദ। <hesitation> ഏദ്ദൈ അപന മാനവിയ സമനഥേ ഇലൈ ഇപ്പോദു അപന।